ଫ୍ରୀଜ ଲେତେ ବାଦ ମାଚ୍ଚା ରଖିଯା ପାଈ, ଯହାରେ ପ୍ରକାର ସପ୍ଟେଜ ଅପ୍ଟା ଏବଂଗ ସ୍ଟୋରେଜ ଅପସ୍ଟା ଅପର ନିର୍ଭର କରେଂ। ସାଧରନା ତା ସପ୍ଟେଜ ମାଚ୍ଚା କୁଛ <hesitation> ଦିନା ପ୍ରିଜ୍ଜା ରଖା ଜାଈ ବାଈ।